التحكم في أحلامك يخليك تتحكم في مخاوفك وأفكارك، وتستغل النوم لتحسين نفسك. التحكم في أحلام الآخرين يعطيك نفوذ وتأثير عميق على عقول الناس، بس يمكن يكون عبء كبير ومسؤولية. أنا أفضل التحكم في أحلامي، لأنه يساعدني أفهم نفسي أكثر وأصير أفضل بدون ما أتدخل بحياة الناس الخاصة.